أكيد نبي نستكشف المحيط، <hesitation> المحيط في مالي أسرار، مليان أسرار، والكائنات البحرية مالها حد و جميلة، نبي نكتشفها، وإللي منعرف عنها شي، ونعتقد إن هناك عوالم خفية بحا إني محتاج إني نكتشفها من عمق البحار، وعمق المحيطات، نبى نشوف الأسرار هذى.